Raha amin'ny ankapobeany alôha dia mety tsy dia tsara satria le namagna maro de maro koa araka zegny le raha indesigny, ôhatra zao raha misy raha am-panantenainy <hesitation> apetrakanao amin'azy ny fatokisana de raha hafa le zavatra ataony; dia iny amin'izay ilay mipetraka oe namana mamadika dia aminahy manokana tsy dia tsara ny magnagna namagna maro isan-karazany. <noise>